he, njembe, bee bigi hal hali ma, usiim hali ma yaa ngi ngi bihúle. Nda hali ma hal njembe bembe, aa ttin sadi fjif ma de, anyis fi. Waabo hi ma gim bembe ngi fjif fsaagi ma, gimanda wee wi unsiimi anriiji, we wéeti bihúli ma ga a sadi fjif ma. Wembe de wee wi ñe húri a bboorin fjif, fto gí fiinji yo, fto gí fjifi yo, a bboorin gihami ge, njembe bamba maabi binhali a fi.